Ar tui beita neinti ta. Mea ae ovena atsa pona beik keit rinda. I ovena lau tsun tsun hei mea pua rotop theita. Ta tsun hei ovenan tido tsun kami inge <hesitation> potaito ka ahlom pona boel thea. Tia rotete pisang pona ati ar beik keita. <hesitation> Ta ahlom topa kan tido tsun ten atang puin aluminium foil ang atean repa tsun kami ka. I oven ka two hundred tsun four hundred degree Fahrenheit ang tsi <hesitation> vela ansatir ta tsun tsutu anda lu ta tsun i timer anseta tsun tianga kan tido lau tsun. <hesitation> Ngaew kakamini tsun litong tsun bukin karden ta ta tsun tsumi lau tsun faya ra pona rotaito ta tingdo tsun kan tisak pa <hesitation> meakan hala tsun tsumi a tsun ten kan loma tsun kan va vom lutop pa tsun afintur awang vela kan la tsua.